May, etu, taaru, naarək, gbanaarə, gbaasamay, anaarawtaaru, anaarawnaarək, anaarawgbanaarə, kome. Samay, sa etu, sa taaru, sa naarək, sagbanaarə, sagbaasamay, sanarawtaaru, sanarawtaaru, sanarawnaarək, sanarawgbanarə, kome. Sa may, saetu, sataaru, sanaarək, sagbanarə, sagbasamay sa anarawtaaru, sa narawnaarək, sa narawgbanarə, rarək. Rarək sa may, rarəksa etu, rarək sa taaru, rarəksa naarək, rarəksagbanarə, rarək sagbasamay, rarəksa anarawa anarawtaaru, rarək sa anaraw naarək, rarəksa anaraw gbana rə, zūūtaare zūūtaare sa mal, zūūtaarə saetu, zūūtaare sataaru, zūūtaa re sanaarək, zūūtaaru sagbanarə, zūūtaaresagbasamay, zūūtaare sa anarentaare, zūū taare sa a narenare, zūūtaare sa a naren gbanarə zūūnare zūūnare sa may, zūū nare sa etu, zūū nare sa taaru, zūū nare sa nare, zūūtaare sa a narengbanarə zuarūnare zūūnare sa may, zūū naresa etu, zūū nare sa taaru, zūū nare sa nare zūū nare-zūū nare sa tare, zūū nare sa nare, zūū nare sagbanarə, zūū nare sagbasa may zūūnare sa anarentaare, zūū nare sa anarenare, zūū nare sa anarengbanarə. Zūūgbanarə, zūūgbanarə sa may, zūūgbanarə sa etu, zūū gbanarə sa taaru, zūūgbanarə sa narək, zugbarūgbanarə sa gbasamay. k zūūgbanarə ssa naren taare, zūūgbanarə sa narenare, zūūgbanarə sa anaren gbanarə, zūūgbasamay, zūūgbasamau sa mal, zūūgbasa may sa etu, zūūgbasamay sataare, zūūgbasa may sa nare, zūūgasamay sa gbanarə, zūūgbasamay sa naren taare, zūūgbasamay sa narenare, zūūgbasamay sa narengbanarə, zūūarentance zūūarentaare sa may, zūūaren taare sa etu, zūū anerentaare sa taaru zūū a rentaare sanare, zūū an aren taare sa gbanarə, zūū anaren taare sa gbasamay, zūū anarentaare sa narawtaaru, zūū anarentaare sa naren are, zūūanaren taare sa narawgbanarə, zuū a ren arək, zūū naren are sa may, zūū narenare samay sa etu, zūū naren are sa taaru, zūū narenare sa gbanarə, zūū a narenare sa gbasa may, zūū a narenare sa arawtaaru, zūū anarenare sa anarawgbanarə zūū anarenare sa gbanarə, zūū anaren are sa gbasamay, sa naraw taaru, zūū anarenare sa narawnarək. Zubraū anarenare sanarawgbanarə, zūū anarengbanarə zūūanarengbanarə sa may, zūū anarengbanarə sa etu, zūū anaren gbamarə sa taaru, zūū anaren gbarə. Sa naarək, zūū an aren gbarə sa gbanarə, zūū anarengbanarə sa gbasamay, zūū anarengbanarə sa gbasamay, zūū anaren gbanarə, sa anaraw taaru, zūū anaren gbanarə sa anarawnaarək, zūū anarengbanarəsa anaraw gbanarə, zūū koome zūū koome sa may, zūū koome sa etu, zūūkoome sa taaru, zūū koome sa narək, zūūkoome sagbanarə, zūū koome sagbasamay zuarū koome sa narawtaaru, zuukome sa narawnaarək, zūūkoome sa narawgbanarə, zūūkoome sa narawgbanarə, zūū koome saete, zūūkoome sa taare, zūū koome sa naarək zūū koome sa gbanarə, zūū koome sa gbasamay, zūū kome sa naren taare, zūū koome sa narenare, zūū kome sa naren gbanarə, zūū koome sa.